युके राज। एक वडलो सण जेऊन आईतार दिसा ते लोक दु:खराचा मट्टन करतात तेका भाजून खातात, पुडिंग करतात, आनी काई काए काए खूप करतात आनी खातात। फिश आनी चिप्। एक पॉप्युलर शूरार ची रात जेऊन रातच्या जोवनाक भाजल्ला नुस्त्याक आनी चिप्स असतात। क्यूईंग। हि एक प्राक्टिस जेऊन लोकांग लाइनें राहपाक शिकायतात किद्याक तार तेंच्या येऊन ता खूप महत्वाचो आसा। बोग स्नॉर्कलिंग। या एक विचित्र सण आसा जेऊन लोक विचित्र कपडे घालून चिक्लान लायतात आनी नाचतात सुद्धा। मॉरिस डान्सिंग। योह तेंचो लोक नृत्य जेऊन ते कलरफुल कपडे घालून नाचतात।